Hay! nareo ndraiky tsaiky iny karaha hitako falifaly zany leroy tafiaraka iny <noise> bakeo hitako ein nareo ndraiky aloha fanentana anareo nareo ndraiky beau couple leroa. Zio ndraiky ça va, tohizo leroa fa tsara raha karaha reny sady mahaela velona raha karaha reny, ianao zany miaraka amin'olona mety aminao sy apa l'aise anao. Kiasy raha karaha zany.